Gwamana’a ghani subu hala gwalfi wu siyasai ghi P’a dibakhi jiɓɓun lthaltha a ghishiya ma ta ndaka ghi siyasayu, balle Sinni gari bu gharuna a bati miba a ndaka duwa, a Sinni mi ba kawai ti daa ti gwamana ti da bee dinman bu takhin kalpasi, a ndaka Iya ta ʒa koƙuwa ta da umau amma ghani bu shekari dibakwi jiɓɓi boni lthalthe candai a batisaidai tada Vya C’iyai miba a ndaka dawa, ghani ma a matsi ba’a a diva a ndaka dawa ghani ma a matsi, baa a diva a ndaka zha ghamasi aku ngingiyo ko to Piya khin layasi ko ti miyar dan a t’aya dinnan ba a ndaka tsira ta ga ʒabusu ghani ga gaarasini’i ba yandi ma a ndaka varau har ta ndaka ngulau ya zhaya kabbi wi raka gwalfai babu a vja a ndaka iya ai gharau babu kwi ƙalpasi fakatia ma a ndaka iya Varakhi ma ta ndakau a ndaka iya saidai ya diva baba ko kaka vari waba ta yan tahyai ghan wee ci gyishinja ma can ta vara ghi siyasayu bell mu bu ai a ndaka sapa diyuna bu anjuna nu. Ai hi diyumi dinna ko to ghan wee can a gyishiya ma ta vara saidai ta ndaka ghi ngullakai ,ti subu niya pa ya tsirau ya calhi gwalfai, amma ghan ba wee a caugwi dolle sai ya fallusi ba a biti agwari ghanmasi a nahi babu tahiyai a ndaka piya khin kyaresi, kota garasinni gwa bu ndaka shekarai ɓakwi a ndaka ndaka amma a naci a diva sai a bata, to dole ya ci jarhin a a batima a ndaka piyau ghi tighasi ba a ndaka b’amadi vinasita dava kai ashe fahu walai zhewali ci hi gskina, ai gani ma ghi bahanu miba hi gaskina, ai gani ma ghi bahanu miba hi ungunaa hi dava ghi ndaka umaa to bu dubba jiɓɓi boni lthaltha can gwan a ndaka ga piyau ta dava mama, mun gwau ghi baga ƙimami di lini ca walai ghi ndaka iya to wuna ya kuʒi zhewali ta gara hi ndaka tsigau tabu gharuna, ca gwan a kuʒi zhewali ti wulthasi cangwan ndaka vara ko ƙuwi a ndaka tsiga ƙau ghingin wee can ariga ba a ti tassi ca gwatai ai gharau ai masa gma mibu ndaka t’ayusi ma diga dole ta un ƙulina dole ta khiya nguva’asi ta puc’au ti e’a c’alsi kada ta khuya c’ac’alasi khin khihitai to dava ai li takyausi can dai ai sinau ai gharau can dai bu tasi kawai diyuniga. Tabu dibakwi jiɓɓi boni lthaltha can gwa sai ta gyida nasi ta dinna bu a ndaka p’a tasi ca gwalfu ta ghuamau ta ngingiyi ba’a tsigiti kib khin e’ac’allasi taghi tsagasima t’e hiya da zaba injiki, to wanai ai ndaka di fakati ta p’a gma ngalamuna ghi. Khun njalakhi a ndaka da umau amma gwamana’a ghani bu shekai jiɓɓi boni lthaltha mi ba a ndaka da dawa ti subana wuwakhi ma a ndaku uma ti wundakhi a Sinna yani bu a ndaka zhawali te bu banu. <hesitation>